Izy koa <hesitation> ankamaromaro voamaigny agnatin'ny sakafona ndraiky edy zaho ataoko <hesitation> helihely vary de voamaigny ôhatra hoe roa karazana andrahoiky de aharoko hena de samby ataoko helihe- atao ôhatra zao ataoko tapa-kapoaka tapa-kapoaka isany de aharoko hena de vary koa ataoko tapa-kapoaka.